أنا أجرأ تقريبا عشرين كتاب في السنة، أما بحياتي أجدر أجول جريت حوالي متين إلى تلاتميت كتاب، كل كتاب يضيف لي شئ جديد، إيش رأيك إنت ممكن تجدر تجرا في الشهر أو في السنة؟